Rô Karazan̈a zavaboary bôka andranomasy ndraiky zen̈y: karà lôko àby ren̈y misy kà dôfin ren̈y efa karàn̈y lôko jiàby, misy kà makàmba, misy rô karà bibibibilava hely madiniky àby ren̈y an̈aty ranomasina an̈y jiàby zen̈y, drakaka.